हिरव्यां वा पाचव्या रंगाचो विचार करताना थोडे जीव संबंध मनांत येतात। हिरव्यां रंगाचो सायमाकडें खरा संबंध आसा, ल्हान ल्हान राना, लोळपी डोंगुळ्यो, आनि वनस्पतीची जीवंत वाळ। हिरवो रंग बलायकी आनि जीवित हाचेकडेनय संबंधीत आसा। चड करून ताजी भाजी आनि पर्यावरण अनुकूल जीवनाचे प्रतिनिधित्व करतात। दुसरे वातें हिरवो रंग पैशे, समृद्धी आनि वाळ हाचे प्रतीक आसु येता। तो एक रंग जो संतोल, पोषाक, आनि जीवितांत भरिल्लो असे दिसता।